بكل تأكيد باش نكون كنار, على خاطر ياسر محلاه مزيان, وفي ألوان يعبروا ياسر عالجمال, إذاً وأصلا هوا تحسه فنان معناه, حتى كيبدا ي <hesitation> يصفر والكل, كومسيون في أداة موسيقية وعمشتسمع <hesitation> موسيقا <hesitation> مخفيا ولا كيفاش, ف ياسر نحب إنا نكون ماني هكا عصور مزيان.